Stal ga clazy nax nuu re val za, nú mizpr, nú duraz, numá kat ru radini nuny en dixzá, nuny rzacazy nu’ th letr tëxny, val za duraz, stiop zy letr rzacanu tëxny, ra casi ni rni un lulte val za manzan na nú zvald zy letr rzacánu gëky-ny, nuéz na téruny dixza, nú buy, vëyny núru ny dixza, ndrax na, mandarin queity rú nudi ny dixza mizpr zygá dixza ga ni nuny, zé’h, zé’h garnad nare nugá ni, ¿xini? Nare ztal, bdwa na’re, raní núh ru rany dixza, per nú th clazy ni queity ru nú-diny dixza, <hesitation> géld-xún rninu, nú th kúhany lá géld-xún, géld géld-zëny diz véeh- véeh gá nax nú ree, nugá ¿xini za’ru lá ra nax nu’re ganóh?, val za lim lim pues lim zy tëby zy a ni rzacaënu tëxy-ny, gëky-za lany va.